تقدر تتبع هذي الخطوات اذا ما كنت تعرف كيف تركب الدراجة مثلا <hesitation> اتأكد من ان الدراجة في حالة جيدة وتحقق من العجلتين والفرامل والمقعد والاطارات وارتدي ملابس مريحة وخوذة لحماية راسك ضع قدميك على الارض وامسك المقابض حاول الوقوف على الدراجة واستمتع بتوازن الدراجة